Kɛndɛ feŋɛ nu tɛmaa. ŋgagee, ŋa kɛndɛ feys mu lia, awa tɔɔ maanyae. Komua komu ŋa maanye lia, maanye tɔɔ kɛndɛ fen mua. a bɛ kɛ sɛɛ sɛɛ sɛɛ sɛɛ sɛɛ aa sɛɛ sɛɛ koe wa liaoo zi ŋ bɛɛ ŋ bɛ ninyɛ ŋa na na sɛɛ sɛɛ koe wa lia. ma woo kɛndɛ fey mu la, i nɔɔa kiimu wuluɛ bɛ. wuuyɛ komu bɛɛ i yaa konaa. ai taana wa, ai taa ai fii booe y? Ai na a mai kuunyɛ mɛnu a bee i mai, i woai fɔnɔ. Kɛ maanyae waegee, a tɔɔ kɛndɛ feŋ sɛɛ sɛɛ sɛɛ wa. yaa lia aa sɛɛ sɛɛ jaa mɛnu waa koa, amu lɔ maanyee waegee i yaa sɔna ai ti keya ɔ tolaanu ai yaanu kpai wakɛ, bɛimaa talaanu anui sika maanyee la. maanyee a tilee keŋɛ iɔ i booɔ, ai tolaa nu kpai wakɛ. kiimu a bɛ, mɔɛ nu bɔɔnu lɔ maanyee tɔɔ sua fey wa. Kɛ maanyee tɔɔ maa sua fen. sua wai fii maanyae lɔ. maanyee wa bee taa ai to fill suwaa lɔ. Kɛmu kɛndɛ feŋ nu kɛnunu pɛɛ bɛ. sua ai fii wakɛ anu iɔ. sua bee fii maanyae lɔbeŋ wa lɔ. O bihi wa komu, mɔɛ nu kuuba, anui sika maanyae lɔ. Anda maanye la likɛ kuyɛ landee lɔɔ, ooooo kɛ anu bɛ mai nu kena anu be mai kena.